איך האלט אז פלאנצונגען קענען נישט שפירן קיין ווייטאג. <hesitation> זיי האבן טא- זיי זענען טאקע א לעבעדיגע זאך באט ס'דא ס- א ספעציעלע זאכן וואס א זאך דארף צו קענען בכלל פילן ווייטאג, א גאנצע עקסטערע סיסטעם פאר דאס, און א פלאנצונג האט עס נישט.